<hesitation> aa ave egya muso bwoma su eje ma wu mabwo ma bwoma mabwoo egya shaŋ mase bwomo mabwoo we de mabwo wede bwomo mabwoo we de mabwo we de aŋa sa yiko anet ko ovep sa ba ana mumabwo we bgɛ lan mu musu we da ana musu we ane ro oncuu mu nyi am ovepɔ ko ovepo a ba ana mu ma mabwo gbesha lan ni vepɔ wa nyi aa mabwo wede ana ko ijim to egya mase bwoma mabwo shine yike embi susui embi ketɛ embi sene zek embi je alum yika embi se eje embi se gya egya shan ko ma bwoma mabwo ba egya ba dom mabwo we-we egya enke ze sa da embi se nyi yede embi se kpa ba dom mabwo eti ke wene elem lem su gya amɛk embi ba egya shan mase bwoma mabwo kos e ge beke koma we emate. Matɛ yika mii susui da ana subo do ove kpi ekpi sana dami na bii ana bi sobo de akpi muso ya kenu okpi wo vep so mate uyike ni saba <hesitation> ese mate uyika embi sa jauro ovepo dom ede mu dena aga vevei ekpi oba yika mu yen kete-kete gbe-gbe ba gyi ba su mate ma broma matɛ susui sudat uyika embi susui a nera ana bi ujut a jura okpi ekpi suze sa vota bi aga ba egya ba en koma egya ketat ko ma mase broma uwa enak ma edɛ latɛ amfibi ahar ede mu ciyir na ke-mu ciyir na ke so su-su fot gaiset mu-muusing ke mu kpa amfani mu yike ambe ada mu-mu yike atombo mu so maya kama egya mase ya mase wena oŋke mase ve ko <noise>